Ninko, pёloolan. kёtёb, kёwáanţ, kёbáakёr, kañan, páaj ná pёloŋ, kёwas ná uloŋ, untáajá, untáajá ná pёloolan, untáajá nákёtёb, untáajá nákёwáanţ, untáajá ná kёbáakёr, untáajá ná kañan, untáajá ná páaj, untáajá ná páaj ná pёloŋ, untáajá ná kёwas, untáajá ná kёwas ná pёloŋ, ngёntáajá ngёtёb, ngёntáajá ngёtёb ná pёloolan, ngёntáajá ngёtёb ná kёtёb, ngёntáaajá ngёtёb ná kёwáanţ, ngёntáaajá ngёtёb ná kёbáakёr, ngёntáajá ngёtёb ná kañan, ngёntáajá ngёwáanţ, <hesitation> ngёntáajá ngёwáanţ ná pёloolan, ngёntáajá ngёwáanţ ná kёtёb, ngёntáajá ngёwáanţ ná kёwáanţ, ngёntáajá ngёwáanţ ná kёbáakёr, ngёntáajá ngёwáanţ ná kañan, ngёntáajá ngёwáanţ ná páaj, ngёntáajá ngёwáanţ ná páaj ná pёloŋ, ngёntáajá ngёwáanţ ná kёwas, ngёntáaajá ngёwáanţ ná kёwas ná pёloŋ, ngёntáaajá ngёbáakёr, ngёntáajá ngёbáakёr ná pёloolan, ngёntáajá ngёbáakёr ná kёtёb, ngёntáajá ngёbáakёr ná kёwáanţ, ngёntáajá ngёbáakёr ná kañan, ngёntáajá ngёbáakёr ná páaj, ngёntáajá ngёbáakёr ná páaj nápёloŋ, ngёntáajá ngёbáakёr ná kёwas, ngёntáajá ngёbáakёr ná kёwas ná pёloŋ, <hesitation> ngёntáajá kañan.